दन्मर्को अकत किकोम्? दन्मर्को अकत मने। दन्मर्को अद् बेसि बक्। मनम् बत अदि तके हान्। विन्तेर् तिमे अत्तो थन्द परे केन्तो स्वित्जेर्लन्दो निसि न इमन् थन्द न परे। देहि तत्। तत् एक्स्त्रेमे न परे गे। इमन् ओतिपर् न परे। जे कि एक्दोम् पुर कोपि जेरो देग्री लगे गुझि जब तेनेकुअ नहे। तर् पिसत् समर् अत्तो तो तत् इमन तौ गरम् न लगे। अलमन्-अलमन् थन्द हो लगि तके। मने पुनहप बीस दो देग्री लेखे जये। अरु दन्मर्को जेति अतेतिये बोरोकोन् पोइ जये। जेनेके अमर् सिलोन्गल् मसिन् जम्। जेनेके हेइकोन् असे। जेगकोन् असे तत् जेति अतेतिये बोरोकोन् पोइ जये। तेनेके ततु जेति अतेतिये बोरोकोन् पोइ जये। अरु तरुजुन्तो बोतर् होइ हेतु सेन्ज् होइ तके अरो हेतु। भोतर् तु इमन त बन हेरि न तके। एत त्य्पे होइ बोतर् होइ न तके तत् बेलेक्-बेलेक् त्य्पे होइ बोतर् होइ तके। अरो हेतु अरु तर्के उपरोत् किकोम् दन्मर्क् जेगकोन् देख दुन्य असे।